ऐसा बहुते सारा खाये के पदार्थ होथे। जेकर से आँख के रोशनी तेज होथे ओ होथे। गाजर, शकरकंद, मछली, लाल मिर्च, अउ। ओयस्टर खाये से आँख के रोशनी तेज होथे।